Mahheq köögiviläq ummaq tõtõstõ kallimbaq, a nä muidoki ummaq väärt ka tuud. A periselt muidoki piäsiq ülepää kõik as'aq olõmagi mahheq ja noid mittemahehit es olnuq ülepää vaia kasvataq. Et mahheq võinuq ollaq esi- esiki odavambaq ku kal- ku noq, ku kallimbaq.